Al khidime hilal fan walla rasi an nidor naʼaqid min sawwoha nadife di da al lon astamolo fi ha tilga lon minne kula kan raʼa bin barum wa al khidime sawwo fiha tilga khidime taʼejiban nas wa tiʼakhir tashil waqit dawil matiltallaf amma kan khidime kan hassatal herra, walla alme shuqul ke di dibas le ga.